நானும் எனது மாணவர்களும் அவர்களின் பயிற்சி சக்கரங்கள் மற்றும் பெடல்களை அகற்றிவிட்டு, அவர்கள் அமரும் போது அவர்களின் கால்கள் தரையில் தட்டையாக இருக்கும். அவர்கள் பைக்கை முன்னோக்கி நடக்கும்போது அவர்களின் கால்கள் விழாமல் தடுக்கும் என்றும், விழாமல் சாய்ந்த உணர்வை அனுபவிப்பார்கள் என்றும் உறுதியளிக்கிறேன். இறுதியில், அவர்கள் தங்கள் உடலை நம்ப கற்றுக்கொள்கிறார்கள்